Mafy rô asagna takatokato e, magnigno ma rô tsy mbô mizaha fotoagna hely mbô malaky repos, na mbô mandeha hely amy faritra mba malaky aigny hely itako ilaigny rô zegny.